Yë me'uxën jua a'ax yë tyam a'ax jadun yuk ëbëiuk yaxpë tyam a'ax nyëmëj yaxë ko'o a'ax jyëxayntyam a'ax ya'ay jyok, tyam a'ax yëy ya'ax jadun a'ax este dun nya mëjyaxë nyëmëj jadun dën ëch dun najuëy dun ëch jedun.